E fomba ampif- agnafangaroako e voamaigny ame sakafoko, aniko mifandimby e fandrahoako anazy: raha alasinainy aho zao mahandro saramaso, talata mahandro voanjobory, da somary sy mahandro eky aloa alarobia satria mety akarary vavony igny raha iny da lakamisy aho mahandro kabary, akoa e zay.